Allaji birrin jirt, allajin taa gara inama dukuba, amaa nafit si nyanyata ama ful inama i'itesitiey sagale woatin feen woat nyaat ak fooni fa, inama dibin malin foon nyaat, nafkun hi i'itaa, amo inama dibit jira woinin matunda agar fa nyaatet, garaati dukuba, duum hi albasitie, albatumaf iyo naf inama i'itesati allaji laman sun.